Éraaj éni ucaméén éŋa yo béfaaŋ négol aw béjok yo gañéni nuŋa yo ubang taan ucaméén mé béfaaŋ yo nuŋéés mutégum maléhi léhi nak uŋa mo nuték éraaj yayu miin ufaaŋ yo jaraam taan ucaméén yo mé ñé nukat yo mé oli, mo inja ukaan mé nufaaŋ éraaj négool.